Jää ere lóra e kiee’ jö tö jö, i fýý ba ii jö tö xen ñí’ fyy kieera jö ta jiáá’ je xen jötö ta jmíí ba re lɇ e ló kiä’ úú’ jötö, ta jmí ba lɇ fóó’ jötö ekiela’ sýn ba lɇ fóó’ ka kö’ e mare ti ta é náá’ jïï kö’, ta jmí’ lɇ, dsa guá’n ba fóó’ jö tö ma re guá’n jïï la kú jïï iää jiá’ ba lɇ fóó’ jö tö, la ku jö tö llⱥⱥ, jia’ ba lɇ fóó’ jötö llⱥⱥ e jïï iää i jia’ ba lɇ fóó’ jö e ma re ja yy jïï guii o ja yy <hesitation> kö jyy e e e dse guá’n jmýý re fáára kiela’ e xen ba jö tö i fíí, ta jmí’ re lɇ fóó’ jö tö.